Ee, emi mari ngesa, ɓaawo wuro am, ngesa am emi aawi haako katko, emi aawi kaɗɗe, emi aawi timatirje, emi aawi masardi, emi aawi kujeeji ɗuuɗɗi nde fini fuu emi yarna ngesa kam. Har nde ɗiɗi.